Ti ja' ma' chen käy yanti'ij yan aak, yan yan t'ot', yan xux yan ti la'ayti' ti ka' yan ti ja' yan este yan ya